چلی ہنٛز ثقافت چِھ باقی جنوبی امریکہ کس سلسلس منٛز ملکچ آبٲدی تہٕ جغرافیائی تنہائی ہنٛز عکاسی کران۔ نوآبادیاتی دورٕ پیٹھہٕ، چلی ہنٛز ثقافت چِھ ہسپانوی نوآبادیاتی عناصرن ہنٛد مرکب رودمُت یتھ منٛز مقأمی, زیادٕ تر ماپوچی, ثقافتک عناصرن سۭتۍ سۭتۍ باقی تارکین وطن ثقافتن ہنٛد تہٕ چُھ۔